<hesitation> e sinsin togeren a mataa na vagunegune nana teama si taem vai eara tei batara. Evehe e toa na mataa va koana nana bene e sinsin togerai. E sinsin togeren a kostae rakaha, evehe e toro gono ama si taba vai saka ante haa raa tea gono beara tei batara tea popo teara va iei. Eis iehe beara tei batara e sinsin togeren a mataa na va gunegune pete batana beara goro batara e sinsin togeren a mataa na no bata beara nao batara eve hee pete na nao batana. <noise> E sinsin togeren bo toa a bua mataa rakaha na va mataa bata bana si vaan teara, oga vapeo batari beara tei batara vaan na- na sakabin ante hanom tea vabete E sinsin togeren teo varirovana toro vakete eve teo peha totoka rakaha. Peha totoka vai nao vaha bata teo vaabuaku, vaabuaku totoka tea tei teara tea vaan teara beara nao batara. Nao batara tahii sinsin togeren pete na nao batana. Nao batara raasu e sinsin togeren pte na nao batana. Eve e toa na mataa vareko nana bene sinsin togeren. Sinsin togeren na ti nana bono o a mata paku te kahi pete. Matapaku te kahi po sinsin togeren a bua vaa- vaa peha rakaha, evehe ea toro gono o, gono vanenes rakaha a matapaku te sinsin togeren boo toa. E sinsin togeren he teama tauravi vaha beori noma vaha. Beori noma vaha repaa Sue kibene e toa, "toa eam toro nao, nao vahabana." E sinsin togeren he pa sue venei, "ahiki ean toro nao ena nagunagu vai iei." Subin na toro nao napa gono pete moa tama iana, ama iana va komana tahii ama si kehaa- kehaa, tarai. Me toa pa sue kibene sinsin togeren, "ahiki ean toro nao." Me sinsin togeren pa sue kibene e toa, "haiki ean toro nao, meori paa nao." Meori nao nao nao nao nao oi vavura tea maa voora. Me e sinsin togeren pa sue kibene toa, 'eam pa gono pete maa tamaa si bonaa team mene vabete." Sinsin togeren pa sue "ahiki ean he, ean paa gono mau pete maa tamaa si bonaa tean?" Mepaa sue, "ah na manam nana ean toro gono pete nao." Me paa nao vaha meori nao nao meori pa sue kibene e kaan sumeke, "ean toro nao, ean toro voos vahaa iei voos vahaa vaan." Meori pa nao vaha bere togeren ae toa, meori pa voos vaha Me paku vaha teo kara tete vai to tete bata raara nomana iei evehe e togeren na sue venei ahaiki eam toro nao pete. Meori pa nao.